Ngu, jón, jyán, ñujún, ón, jyon, yatu, jin, ñaja, tie, tejngu, tejó, tejyán, teñujún, tjíón, tjíón jngu, tríón jó, tjíón jyán, tjíón ñujún, kan, kajngu, kajó, kajyán, kañujún, kaón, kajion, kayatu, kajin, kañaja, katíé, katíé ku̱ ngu, katíé ku̱ jó, katíé ku̱ jyán, katíé ku̱ ñujún, katjíón, katjíón jngu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 Ñujún kan ku̱ ti̱e̱ ku̱ ñujún, ñujún kan ku̱ ti̱e̱ ku̱ ón ñujún kan ku̱ tie ku̱ jyon, ñujún kan ku̱ tie ku̱ yatu, ñujún kan ku̱ ti̱e̱ ku̱ jin, ñujún kan ku̱ tie ku̱ ñajan, ngu sientu̱, ngu sientu̱ ku̱ jó ngu sientu̱ ku̱ jyán, ngu sientu̱ ku̱ ñujún, ngu sientu̱ ku̱ ón, ngu sientu̱ ku̱ jyon, ngu sientu̱ ku̱ yatu, ngu sientu̱ ku̱ jin, ngu sientu̱ ku̱ ñajan, ngu sientu̱ ku̱ tie Ngu sientu̱ ku̱ tejngu, ngu sientu̱ ku̱ tejó, ngu sientu̱ ku̱ tejyán, ngu sientu̱ ku̱ teñujún, ngu sientu̱ ku̱ tjíón, ngu sientu̱ ku̱ tjíónjgu, ngu sientu̱ ku̱ tjíón jón, ngu sientu̱ ku̱ tjíón jyán, ngu sientu̱ ku̱ tjíón ñujún, ngu sientu̱ ku̱ kan, ngu sientu̱ ku̱ kajngu, ngu sientu̱ ku̱ kan jó, ngu sientu̱ ku̱ kan jyán, ngu sientu̱ ku̱ kan ñujún, ngu sinetu̱ ku̱ kan nujún, ngu sientu̱ ku̱ kaón, ngu sinetu̱ ku̱ kajyon Ngu sientu̱ ku̱ kayatu, ngu sientu̱ ku̱ kajin, ngu sientu̱ ku̱ kañajan, ngu sientu̱ ku̱ katíé, ngu sientu̱ ku̱ katéjngu, ngu sientu̱ ku̱ katíé ku̱ jó, ngu sientu̱ katíé ku̱ jyán Ngu sientu̱ ku̱ katíé ku̱ ñujún, ngu sientu̱ ku̱ katjíón, ngu sientu̱ ku̱ katjíójngu, ngu sientu̱ ku̱ katjíón ku̱ jó, ngu sientu̱ ku̱ katjíón ku̱ jyán, ngu sientu̱ ku̱ katjíón ku̱ ñujún, ngu sientu̱ ku̱ jó kan, ngu sientu̱ ku̱ jókan ku̱ jngu, ngu sientu̱ ku̱ jókan ku̱ jón, ngu sientu̱ ku̱ jókan ku̱ jyán, ngu sientu̱ ku̱ jókan ku̱ ñujún, ngu sientu̱ ku̱ jókan ku̱ ón, ngu sientu̱ ku̱ jókan ku̱ jyon, ngu sientu̱ ku̱ jókan ku̱ yatu, ngu sientu̱ ku̱ jókan ku̱ jin, ngu sientu̱ ku̱ jókan ku̱ ñajan, ngu sientu̱ ku̱ yachátie, yachátie ku̱ jngu, yachátie ku̱ jó, yachátie ku̱ jyan Yachátie ku̱ ñujún, yachátien ku̱ ón, ngu sientu̱ ku̱ yachátie ku̱ jyon, ngu sientu̱ ku̱ yachátie ku̱ yatu, ngu sientu̱ ku̱ yachátie ku̱ jin, ngu sientu̱ ku̱ yachátie ku̱ ñajan, ngu sientu̱ ku̱ jyán kan.